Diina, yidugo zane be limse mabbe. Himbe lesdi mai yidi surungal boddum, bedo wata limse ngam be mabba bandu mabbe. Limse bo bedo mari je al'ada lesdi mabbe je be bornata wakkati lamar ko nandi be bangal ko inde ko fofo.